Ipuere yayapo tembiu ikavigueva oimeta guƚnoi proteina jare oimetavi guinoi mbae mbaeko oyeitƚta pƚpeye ombopise kaviva jare oñovatu kavita jare oimetavi oñono mbaenunga uruku je oimeta mbaeninga, mbaetƚtavi jetambate mbaenunga oyeitƚ je